<hesitation> achame kasii nepo imbarr akoripe tuga, soo kasit nepo imbar koachame nea amuu en yeropon kipakolse, <hesitation> aka akai kasit ap imbar nekisemberi pandek. Anan akol piasiki akoitun karuryo konaruryo, anyoru mapato konanyoru mapato alde konaalde ang'etiin anyoru chepkondeti aripe laok arok. Aka akaae mahitaji cheu iin, shopping chaale tukuk chepo koot. Akiin kochekang'etuo aale moi ana ko ngok arip ko karon ko ik saving che karon kopit ki nega koromit alalde. Sa ng'eet iin sogotareto ing poishe notokomeche ayae <hesitation> so kongepa ngalek ap tuga nguni, aripe tuga nyarip tuga arip allde kou koi teta sinee. Akeite chego akaite kidogo, komogoi atinye maitaji aalishe. Ngokamache aat ale mbolea salia sipaa, akol imbarr ee. So kiit ne achame amuu tareta eng poisyoto korok kong'ete iin. agere ale atesetai makere ale mii kii nekim. <hesitation> so ategemeane kasi noto akachame ee.